Fomba afahako mampifandanja ny asako sy ny fiainako manokana amin'izao tontolo mivaotra haingana be amin'izao fotoana izao dia ao ny fandanjalanjana ny asa aman-draraha mba tsy ho rereka be aho, ary ko tsy hanaraka laotra ny fivoaran'izao tontolo izao, ary koa dia ny fanarahana ireo teknôlojia maro be izay mety hiteraka fahasibana fahasalamana.